<hesitation> Suidhen hi <hesitation> ram vatthap aneak, <hesitation> kum tir ata, <hesitation> a vatthau trana. <hesitation> Maina sirsis dikrif vaif teh anitrina. <hesitation> Kum lei hol vela hean kle min alaulum sawdava. Ni tepo alaurei vedava. <hesitation> Kum top nea ma hean <hesitation> anboruak teh vatthau le trana. <hesitation> Ni anmute atlem tir tela <hesitation> ruat teh asurnim. <hesitation> Aneak, kum top lama. <hesitation> Suidhen rama <hesitation> omhau hi. <hesitation> Tlangbwin ram vatthau maniafak hean anfun teh. Ngo em em a ansam teh. Abuong em em trinane.